انا بصراحة احسن تعلم للغة انو تغوح لهذاك البلد او اكو ويحد معين يحكي بيا بهاي اللغة فجيبو يمك حتى اطيق انو تحكي معانو وتتناقشون سوا وبسهولة حتى تتعلمها اللغة وغيغ هل الشغلات شوي بصعوبة تلاقي صعوبة بتعلى.